Io a fitôvana ampiasain'olona izy io a elana amina aretina maro samy hafa ohatra. Ohatra zany hoe rano ohatra an raha agnadio rano izy io dia le mazoto jiaby io tonga dia mitokana ambany ary aby si a dia le madio amzegny zany an afaka ampiasaina tsara.